تكون عندي القدرة على التحكم في الماء ماشي التحكم في النار لأن أصلا الماء هو أقوى من النار، الماء يقدر يطفي العافية، والماء هو أهم عنصر في الحياة، ألور قوة الماء فهي أكبر من قوة النار.